Mawu ta mɔ̃ nɛ mí be mí zɔ̃ edzi. Ne mí zɔ̃ edzia mía kpɔ agbe mavɔ. Ye ne mí zɔ̃ edzia mía kpɔ agbe mavɔ. Ne wo ŋtɔ e va le anyigba ya dzi ye mí va le mɔ̃ bu tsɔ, tsɔ bu tsɔ dzo le vɔa, ne me nyi mawu tɔa ye etsɔa ne eŋtɔ e va le dogo afɔku ɖe ya be eva le dogo le afɔkuɖe, mawu ya ta mɔ̃ na mí daɖe be ame ne eɖe mɔ̃ va ye gbɔa ya kpɔ agbe mavɔ. E be abɔa le keke be ya xɔ ne mí. Mawu tɔ, mawu enyi gã, ye be mɔ̃ ko enyi mɔ̃ le anyigba dzi. <hesitation> Anyingba dzi tsi ɖe mí va, mí va ku enu vovovoe. Ne edzo va Anyingba dzi ne agle yi na ná agblea nyɔ na na woa, ya bu tame kpɔ, ya trɔ dzidzɔ. Asi nua ya va tsɔa, leke ya wɔ agbe woa ɖoye agbe woa nyo? Ya ɖe xɔme ya do gbeɖa kuɖe ŋtsi. Ŋne mawu nao kpoa ya teŋ a wɔe. Kpɔ, ŋgba kpɔ nɔvi o ɖe. Nɔvio ya able akɔ tsu ɖe a va nɔ vɔa edzrɔ ya be ŋkotsu ma ye dzroe etsã edza bla lo vɔa mawu no tsɔ kotu blabla ena wo ya be ne bla le agbe wo me. Mawu be wɔwɔ ne satsi, etsi kpo oya sa fia kpoa be ŋonne amea tso tsi nu naoa, ya hã ewɔ ŋka ŋgã wo. Ye ŋtsia ma kpɔ nɔvio bentɔa, be yi ya ha wɔ yetɔ <hesitation> ye ŋtsia susu ɖeɖe kpo ye nyi agbea me nɔnɔ. <noise>